Museum de la zi'an ti ba maalɛ kuremi yɛla ti nɛreba ki'ira bisera zina beere wa tara tiisera kuremi sa la ti la yuum ana se'em. Ba yagebɛ nɛreba ze'ele mɛ ti ba, la pa'ala, la ita pa'ala kuremi san ti ba yuum ita se'em, magesɛ wuu; ba yuum kɔɔri se'em, ba yuum tari dia ita bã puan se'em, ba yuum buni tɔnɔ bii ba mɛti se'em, ba yuum zɛɛri kum se'em, ba yuum tari pɔgum lɔgerɔ se'em, zaaleŋa yeletuula wa ti ba yuum ita ba se'em, za'a waabi boi bini mɛ ti fu san kɛ fu wan nyaŋɛ nyɛ gee me nyaŋɛ baŋɛ buuri la malema n yuum ani se'em gee ti la paɛ zina beere wa ti yɛla asi'a la nyaa tɛɛsena la, bala la fu san kɛ bini di wan basɛ ti fu puti'irɛ le malum yu'ɛ ti fu baŋɛ kuremi yɛla n yuum ani se'em.